Karre mi ka tau kə marmari kakə ka ba na alaiyafo nən ka dlaman nga dləgwan naa atu to amman atu ye naa lakuitu, ka zəgama tun gaawa gara tərru ko tərra shirin nən awi gara aa payin gara ka dəɓa gara yaye aa dlame ci bitkəndau kaakə lakwtu atu aa kunu baii sannan nda ni naa yaalo atu ye da lambu, atu cam naa lakwtu gare, nda ba naa yaalo kaarə kə tərra tərra gayi ko saati zədu nən lakwtu marmari gara saman nda ni nda bi naa kwitawo. Nda ni naa kwitawa ye cam atu ye dək tawanke aa ni naa lokaci gara miwaarra aadlamau karre marmari nda ta du nən aa bəntan gara. To dai waka nda ni nda təfi waka gwaiba atu ye aa ni da dlamu lakwtu gare, gwanda atu ye ani da dlami lakwtu gara, abaiba, atu cam naa lokaci gara. To nda ni nda ɓanji wana mangoro, mangoro ani da dlamin pəre da bəncin gara. To nda nai ndam naa gwaiba, gwaiba ye aa ni da 'yami lokaci gara, atu ye deu nda dlamu na zaaman gara ayan gara. Ayaba abu cam ani naa lakwtu gara. Nda ni nda dlam karre marmari kaza ayaba nda ni nda ki'i to nda ni nda təfi kankan, nda kankan aa ni du nda ɗabdau nda shi amman atuye naa lakwtu lokaci deu nən, aa bəntan gara. To nda ni naa ɗaata, nda de du nən atu ya cam aa ni dlamən gara dək karre marmari. Nda ni ndanna karras, atu ye dək lokaci gara den nda dlamu nən nda ni nda ɗəɓjatu ii kunu marmari. To lemo karak lemo mi dənəmnəm atu cam nda ni naa atu nda dlam lokaci lemo den gara lakwtu gara den garan nda cu sosai gaaɗa otu ye kə lokaci. Dankalin ngəzəm ye atu cam naa lakwtu gara. Aa ni da dlam l lokaci gara dək kə marmari ne akshi. Nda ruwi gare ii raani ii bigəle. Jigaɓ nda ruwi gara ii kunu dəman jigaɓ kuma ii bigəla. Gusku kakə gwaza atu cam aa ni dək ii kunu lokaci karre marmari, den garan, kaa maakau kancu ka mashi. Dankali kə nasarat ku cam aa ni, atu cam aa ni ii kunu karre marmari nda ampani naa atu. To lemo mi fau ye cam aa ni, ndade naa lemo fau nən, atu cam ani ii kunu karre marmari. Dək tawanke bi marmari təku nda ni du, amman tawanke aa ni naa lokaci gara. Lokaci yaalo daama ani naa kwitaawa. To nda ni gwanda da ni da yowi nda ɗaɓjii nda nai nda təƙi zaaman abarba, nda nai gwanda da aai da iyawi pata nda ngwai sannan nda nai nda ngwai mangoro 'yawun gare ii pata ndo dəɓjii to sən dək akshi aa kunu karre mwamari, amma dək nda ni naakshi ja karrab dək nda ni nda pakshi gaaɗa lokacu bitku tawanke nda ni na akshi ii lokaci mi waaraa karre dlamu nakshi kə marmari. Akshi dək aa kunu karre marmari gaaɗa nda ampani naa akshi. Ja kwakwa təku dək kwakwa kə kiiɗa kwakwami dənəmnəm dək nda ni naa akshi ii kunu karre marmari amma dək shi naa lakwtu. Naa lokaci mi kaa ni ka maaki ka bik shi bai, lokacu dlamu bai. Lokaci mi dlamən gara kuma to aa ni, nda ni naa lokaci gara kaakə dankalin ngəzəm gususku ngum nda lakwtu gara. Amman gusku daukali kə nasara atu ye lokaci gara naa bai bəntən gara ko ka batu kaa bi gara kaakə mi waarra waaci nda dlamau nda bi bai. Gusku kaakə alaiyafo, arab gusku se gaza kə nda lambu, don atu nda ampani naa atu amman lokaci gara bəntən garan atu ye ndi bi gara bai. kaakə salak, atu cam aa ni se lakwtu gara. Lakwtu azəmi aa ni nən salak aa ni, to sən ye nda biwu. Ja təmatərr gaatla dək akshi aa ni karre ne sotai kə marmari amman dək aa ni naa lakwtu gara, lakwtu de nən nda bidu amman lokaci gara bəntən gara nən ko maaku kabi gara bai. Gusku kakə atarufu wa bidu ii ri təku. shiita wa bi dushii ta gaatla dək lakwtu gara amman ancu bəntan gara, dək lokacak shi an cu nida bəntan gara. Amma gusku kaakə yaalo, kuntawo dəgo dək akshi de bai aa niyo ni. Gusku ka ya ka maaki kwitaawa kamaaki yaalə ka biwu bai. To gusku lemo dənəmnəm so atu dai dəsku dəsku, amman atu cam gaza gaawa bai, don nda bi gara bai naja dankali kaakə gwaaza kaya ngum atu ye lakwtu gara anci bən tan gara, dək gaza dai sosai bai aa riwu nda biwu rrap rrap kaasən.